<hesitation> kɨtɨ ja kajuku'un ini ja kan'o chi <hesitation> ka joó stikɨ ka joó kuayú ka joó taka kɨtɨ kagonetu oó jaá oó ja ka ka juku'un ini ka na nuni skuao nasa kii, satniñuú oó nasaa kakao jin chi ka jukuunini yuan chi tu tu ka naá ini chi ntenu kuú ve'é te nteteni ni stoóyo te vatuni ntajakoó nte vee tu, tu ka kentoó yuan ku ntaa kɨtɨ ja ja kaji ini ja ku ntaka ina o tu suni oó xi nteenena sto´ó te ntajaa-ma chi na'á ve'é yuan ku ja kɨtɨ ja kaji ini.